Ore isoseño reta mbaetɨ roñovatuete kua papa jeiva, jaeñoma ore roeka oreyeupe, jokua ara peguara mbaetɨ roñovatu jetarupi, jaeramo se mbaetɨ jaeta kirairako ñañovatu jare oiko vaera ima yandeve